Tambien este je kasyi y je tzenhketa'p jete este sunyi otonyajpa, cuando je kasyi mukskekpa igual je tzenhke mukskekpa, nämyjapa que nä'k otonhyaju y tambien jetij kyenyajpa'k yatzipä, por que cuando pi'yajpa tzu'kä'yi ke yatzipä'k nä kätäjku y cuando je tzenhke wejpa tzu'käyi igual nämyajpa que yatzipä nä asomatzäjku y cuando tumä wejpa jete wejpäyajpa tzenhke y nämyajpa que wa'ku'k tenjyänkä' je yatzipä, igual je kantzyi je ka'ntzi jete tzi'ksyajpa y cuando je tu'ntzyuwe minpa nä syunu jyaya monhkänye'kpa y na y si no tambien je machokana'k jyotzpa je jyaya, pye'spa je syaj y nä jyojtzu y sunyitä nkenpa hasta hay vece este 'yak sikpatä por que siendo animal y jutzä pye'spa syay y jyotzpa je yoma ja'ku wa'ku myajku y je patu igual je patu jete cuando nä maktyo' je patu macho jetij myakpa je yomo, myakpa y myakpa anhke je yomo' nta nyä syunu pero myakpa, myaktejpa jenä' nante ki'mu mäjmä y nam myajku, jejtzyeti je po'yajpa je 'yune, hasta yä'kyanhkä.